<noise> Fomba fagnamboarana taratasy, nisy fotoana nandalo tamin'ny télé nahitako ananzy fa zaho sy mbola nahita fotoran'ny toerana misy ananjy, karazagna hoditra kakazo, sy hoditra kakajo jany alàna jany hodiny avelany iny fa hodi-balaza agny agnatiny akao, fifehifehin-jareo dia avy akeo dia alona agnaty rano dia misy fikarakarana ananzy fa zareo mahay ananzy a dia azo avy am'zany zany taratasy.